i mangiæ senci che me vëgnan i cheu e che me piaxian de ciù son o pan, a-o primmo pòsto, çerti tipi de verdua comme o fenoggio mangiou coscì sensa e pròpio totalmente descondio e a fainâ, fæta co-a fenn.-a de çeixe e un pö d'euio.